<hesitation> Biby mahay <hesitation> mahagaga misaotisaoty ndraika: <hesitation> bitro a, de kangoroa a, de gidro a, de maki; <hesitation> karaha maki zao mbanà gidro a de igny a izy misaotisaoty igny tonga de bariana be tegna mahita ananjy le mpitampita tonga de mifampita aminà kakazo nefa mifagnelagnelana be.